Hiking thutai ni bagwi ang nangkukma manwi rok thum khai nai khairokma tei khakchangma manna bagwi. Ang no kwrak wngwi tongnani bagui map compass tei GPS wngwi tongnai. Kaisa puila chubachu manwi torch muisupmung tei kwbangma manwi belai kheno nangkukgo. Khamjakna bagwi ang kwbangma kwbangma chamung kwbang twi tei twi filter pack khlainai. Ang kwchangma bai thwngjak rírok kwrak rírok tei extra layer pack khlaiwi thwngnai. Kwplaisa tent eba emergency ni rangchak wngnai salni mwthangjaknai salni glass mwthangjaknai manwi tei thopi salni yakni mwthangwi mano. Kaisa trekking ni pole balance wngna bagwi chubachu khlaio. Ang bo swngcharni rangchak kwbangma batteri tei rangchakni bank tubunai. Paithakgu ang naikoloui bagwi ani lama ni kok no khoroksano sanai. Tiyar wngma bai khe kaham khe hike wngwi mano.